Ñy fomba mety ro malaky hampihenen-tsika ñy siramamy aminy ñy sakafon-tsika :ñy fampiasan-tsika siramamy voajanahary, eo avao koa ñy famboaran-tsika jabo aminy ñy voankazo, manahaky anizay, ñy fampihenan-tsika ñy sakafo mamy mare, ñy fampiasan-tsika raha finomy tsy misy ss.